سلام عليكم، لو سمحت، ممكن تدلني على أقرب مركز شرطة من هنا؟ أنا مش متعود على هذه المنطقة، ويا ريت لو توضح لي الطريق أكتر، لو سمحت ممكن توضح لي الطريق شوي شوي، إذا الشارع اليمين، إذا الشارع اليسار.